افضل نصيحة تلاقيتها كانت كن صادقا مع <hesitation> نفسك وعيش الحياة بما يتناسب مع قيمك هذه نصيحة غيرت الكثير في حياتي لانها علمتني انه مهما كانت التحديات او الاراء الخارجية الاهم اني اكون صادق مع نفسي واتبع طريقا يتماشى مع مبادئي طبقتها في حياتي عن طريج اتخاذ قرارات تتوافق مع ما اؤمن به سواء في العمل او العلاقات.